Eee nga Afrique du sud ao koa zany da mbo misy ao zao olombelo atsoy ZOULOU zao da mbo ao koa ny PEDI zao agny la mbo misy avao koa ny hin-Indou da ao vao koa zao POUNINDEBEE zao.